பைக் பெல் ஒரு எளிய இசை உற்பத்தி சாதனம் ஆகும். இது பொதுவாக மெட்டல் பெட்டி மற்றும் ஒரு உலோக. பீசை உள்ளடக்கியதாக அமைக்கப்பட்டிருக்கும். பைக் ஓட்டுனர் பெல் கிளிப்பை அழுத்தும்போது. பெல் மேல் பீஸ் தொட்டு அதிலிருந்து ஒலி வெளியே வருகின்றது. இந்த ஒலி சரியான வலுவுடன் வெளிப்படும்போது. அதை அனைத்து பைக்குகளும் மற்றும் சுற்றிலும் உள்ளவர்கள். கேட்க முடியும் இந்த ஒலி பயணிகளை எச்சரிக்க உதவுவதோடு. சில சமயங்களில் பாதசாரிகள் மற்றும் பிற வாகனங்களுக்கு. முன்னெடுக்கவும் உதவுகிறது. பைக் பெல் வலுவான மற்றும் தெளிவான ஒலி அளிக்கும்போது. பயணிகள் மற்றும் நடமாட்டத்தில் உள்ளவர்கள் அதனை சரியாக கேட்டு. பாதுகாப்பாக செல்ல முடியும்.